Foondu ndu anndumi ana wiyee pirongeendu kañun woni ko nani fuu ana waawi fillitaade. Bon ɗun ɗoo yo dokke non, e Alla hokki ndu <hesitation> so hokkaayi <hesitation> pooli keddiiɗi ɗii. Kayru woni heɓundu ɗun.